जु हमा जनम दिन ची न जनम दिना दिन हम सुबेर उठी ते आपा माँ बाप ते प्राणाम कार्ला आपा बदु ते प्राणाम कराला अर आपा गुरु ते प्राणाम कार्ला और जु हुमा माँ बाप छिन उ हमा जन्मदिन ते पूजा पाठ हवन करे ते हमते आशीर्वाद दयान्दा अर वे हुमते मीठे खिलते वे हमा सबसे आदर्श जन्मदिन मणि जांदू।